والله أحلى الأطعمة البسيطة بالنسبة لي هي السندوتشات مسل ساندويتش الفلافل أو التوست مع جبن، أو كما أحب برضه برضه نحب في الشوربة السهلة مسل شوربة العدس وشوربة الخضار متلاً.